<hesitation> kongoi mising, <hesitation> netai ko <hesitation> eng' sa- sapunit ko- komii konyil somok, netai komii ne peek, mi ne peiyo ako mii ne ne- ne- nenini ne uui, <hesitation> anan kona ee, na uui kole, ne makii kichilchil, ko tinye kasishek chechang sapunishek, <hesitation> amache amwa ka- kas <hesitation> amwa paishonik chotok ae <hesitation> ee sapunit, ko netai komi ki keun tukuk, keun koot, keun ngoroik, keun korik chuun tiliten che kipoishe <hesitation> cheuu <hesitation> kapchoishek, ako mii kora iun karish kariit, <hesitation> ako mii kiun keunek, mi kiuun porto, kiunkei is, ko so, ako paru kole sa- sapunit kwae kasishek chechang, ko ameche ketaune kiun keut, <hesitation> ipaishe keu <hesitation> sapunit iuun keut sokoisto simndo, <hesitation> akoisto tukuk chemii keut che che muuch koi keamishe kong'em moet, anan kokonin sokoimin amitwogik chekeam, ko koyeun kuet. Ko keun sokotiliti, sokosich ii inam amitwogik ana inam kei ya imache, ee, aya anan ko si tepi komie, nepo aeng' kepaishe kiune tukuk, yakakepaishe tukuk ko kot koma komatilileen, ko makat kiun sekapaishe amu mokoi ipaishe tukuk che lyon, che matililen, cho kipaishe iune tukuk se kotililitu tukuk sikepaishe keamis, aya <hesitation> nepa aeng kepaishe sapunit kiune koot, kiuni koot sokotililit asokotepi komie si yaimi ya imunyi anan itepchei ikase ko kaa katulian, ko ke tulian ikase ko komii kalia leketepee amu tililil, yemii yeketepe ole kee olekere ile matilil ko- ko koimi, koimi kapwatutik ako yain simepwat tukuk komie, so yakenyoru ole tilil ko ka ko- kokasis kapwatutik kuk akipwatik komie amu tilil, <hesitation> kokakemwa as kele kepaishe <hesitation> sapunit kiune nee, kiune kot, <hesitation> nepo somok kepiashe sapunit kiune kei, <hesitation> yaitilil ikase kokaran porto ng'ung ako tililindo kokakile <hesitation> kokerikchi cheopa. Ko kiuni kei sitililitu asitepi komie, siisich ang'ot <hesitation> kalya ya otepche ak piik alak ya kotuye, ko <hesitation> kakamwa kole nepo somok ko kiunkei, nepo ang'wan ko kiun ingoroik, ng'inyilach ing'oroik che che che che matilileen ikase koimi kei mukuleldo ng'ung amekase uyo ketepi komie amekase kuyo ka kasikchi kokelach ngoroik chematililen, kiuni ngoroik chetilileen sitepi itililitu ako ya iwendi ya iwendi ka <hesitation> paishonik kuk koitilil ya yaiwendi ang'ot <hesitation> ichenge paishet eng' lekewendi koitilil amu ka- ka keuun ingoroik kuk kotililitu, nepo ang'wan keune kiune karit, kiune karishek, <hesitation> yakeun karit kotililit kotepche karit komie akoriposke karit ya keun, ko ya kemete konam simndo ko kotepche karit koyait ako ng'emaksei atkan tukul, <hesitation> kito ake kora keune <hesitation> korik chekipaishe chetilileen, chun ki karik chuun kimaschini, ko nyetililit kokaran ako ikae ma- mamii iimi kei ya imache iwe ipaishe, ko ye tilil korichotok ii imi komie ii iwe ipaishe korik chotok. Ko kakemwa as kele sapunit kotareti eng' tilindo nepo tukuk tukul chemii eng' paishet nekipaishei atkan tu.